أنا بصراحة أفضل الرجوع للزمن، لأن احنا الرجوع للزمن معروف ايه اللي حصل في ال ـ من متين سنة أحنا عارفينه انما التقدم متين سنة للمستقبل فا انا مش عارف ايه اللي موجود في المستقبل فا مش هعرف اتعامل معاه فا ده اللي انا بفضل عشانه ارجع للزمن زمان وبعدين أنا بالنسبة لبلدي كانت زمان من متين سنة كان الحال مظبوط عن دلوقتي يعني.